Leɗɗe ƴakirɗe e ɗe mari nafu ɗungu arande ta naftira e leɗɗe ƴakirɗe a taayatako kadi a watta ka itta wattuuji gaɗa ka yawɗa longere nde njiɗɗa ƴakka ndembo laaɓi kam ma a hutiniraki a ƴakkiraki a jongiraki a taƴay to njiɗɗa ƴakka.